ايوا طبعا في فرق بين الثقة والايمان. <hesitation> الثقة هي انه نعتمد على شيء او شخص <hesitation> بناء على تجارب <hesitation> احنا قد مرينا فيها، انك تثق ان الشيء بيكون زي ما توقعت، لكن ايمان هو يعني اعتقاد عميق <hesitation> بشيء بدون ما نحتاج لبرهان ملموس، زي الايمان بالقيم او المعتقدات الدينية مثلا.